cemir jire nyiya wiyau wu bagra wu kakau wu damn ningui har ba kakayiwa yi bayinwa cika mi wun cegu ce wuna a totu puchi ne totu kana wono wu no biyo wi a soma kuma ner wu samno kin dama yo gra wi, yo kinga kakayo ce nyiya wuyai a kinga mbayo ce nyiya wiyau sannan yo tilanga tilaga yau to ner wiya ne, nere kato ner wiya cimacima wun po kakayo wei a a a kinga mbayo twi ner wiya wei dabu ma ba cekinyo tilang tilang yo nyang wiyau ding kakayiwa dama toti soma ai, kaka yiwa sombu cegu ceu yi hausa, hausa kakaa yiwa sombu, kaka yiwa nigambu makaranta ya turanci, kakayiwa bu ma kogu bwi kobu ner wu keranga ma ana ba nuwe gon nyiyau bukanga dabam ko nyiya barwau, ko nyiya burwau ka manu ner wiya a twiyo ma a tilangu, ka nyiya baruwa wei ka nyiya buwa wei to twigu twigu yeu, amma ya nyiya wukun wu ba gwala nya wiyau, dun tono kaka yiwa yi mbama yiwa totu somai cika yadda kin ce parko ko ner wu cekin yo dama ner wiya ma yo sombu pwangu ma twi ner wiya ne ki ner wiya mere mer ma cekin masombu ko ma ner wiya nyeki? nerwiya dama nyiyau, kakayiwa a wunongo cepna do, sengo gundu nagu, nyiya wo wo, sombu nyiya wukun ma tibak, sombu nyiya wukungu ner wu kin bwa ma sombu kin rayuwa wukun wo duniya wuna bur nyiya wiya tibak duk yitiningoi ningo yi nyiya wiyau ningo kanaca yi nyiya wiyau yiro bolyo, kai din ma din di ma soma do jero yi nyan wiyau ba bu bobwiya no ba manni dine no manno yi nyiya wiyau mer nerwukun ba ba kinyo sombu nyiya wiyau mowu kakamo ka bin mbamu ma a manni din yi nyiya wiyau, mawata bur mer kin ma sombu nyan wiyau, ma sombu nyan wiyau mere, macaki? dacike masombu nyiyau wiyane mer don tono pra mir wo pra mir wo ninga tek, nere ka to ner wiya cimacima wei, ka to ner tibak no chasa bu tormaya ne, to ner wiya wei to adaya bason nyiya wiyau, incebu min balang wu kwara kwara wi ana wu daidai wo wuno rwamno yitono ma puno wo, wu kano sekugu tikangi kano komin lallai ma ner wiya dole no ba dakatanga dignin kano sekangu ma dero dikingi a daya ma son wo amma ya amma mo yoko yito ren kina kin mayogi ner wiya kai sinseni pna

turanci to to nyiyau du kato nyiya wana mer wo wu nobu kanga ai wo womo du ana ma gingirna cincin ko <hesitation> toh din tono hausa, babwiya ko babwiya girbu ne ka arr makaranta sono hausa ayocaki amma yoko ya ner wu bawo pna tibak ba sinsei sma bna no jukubu nyiya wiya ba soma ya, yoko mbabu bu cegu ce kino bo b sombu nyiya wiyau seko bu nuwai tibak incegu tibak, kabunu kalma dikangi bu cekin won ner wuna tina tu dagangi amma bu soni don tono nyiya wiyau kakayiwa wunongo toti somai, toti soma ningi, mba yiwa toti soma ningyi no ninyiro kuma. mri